Ma si al e vera, ënt ël sens ch'a ie ël lait, ël lait d'solit al e cul li ch'a deriva da le bestie, pöi al e vera che per processi d'estrasiun cum a s'fa a tirelu fora ël lait da la zmensa, tipu la soia o tipo, a së ciama lait për ël culur, ël lait d'ris ad ezempi a së ciama lait ma anche përché al e bianch cum ël lait, al e estratto dal ris, ma al e cum ël lait ën sustansa